ایوے مائتراں چائیں چائیں ہر ڈاکٹراں کن علاج کراوا لئی زائیں ڈاکٹراں ناں ڈیکھاری سوٹھے نمونے علاج بھی کرائیں۔ خاش کری کوئیے پوڑہاں مانڑاں نوں پیشاب نو روگ، ان گڑدا بڑدا فیل تھئی زائیں کو پھیپھڑاں نی بیماری تھئی زائے تو ہاہ نی بیماری تھئی زائے ان کوئی کوئی نیں بللڈ پریشر بھی تھئی زائے جوڑاں نی بیماری بھی تھئی زائے۔ کافی بیوں بیماریوں اہیں ڈوکراں ناں آویں۔ دست الٹیوں بھی تھئی زائیں ایویں بیزیں بیماریں تھے زائیں خاش کرے ڈوکرا ڈوکھیے حالت میں تھے زائیں۔ ایوا ڈوکراں مانڑاں ناں ہنبھارنڑ را ادارا ہوئیں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 وڑی ای بھی پرتھوی سمادھی کہیشے جل شمادھی کہیسے ای جل سمادھی نیں وڑی ختم کریدے وڑی آوی گیو دوئاپور جگ تو دئاپور جگ ماں پسے وڑی مہاتما جن ویچار کرے وڑے ایئوںقائدا قانون باندھیو، قائدا قانون ای باندھیو کہ بھائی ہوے امیں پرتھوی سمادھی آلوں، زا رے پرتھوی سمادھی انے جیو نے آلی جائے پسے ای کاریو شروع کریو پسے پرتھوی سامدھی آلی، پرتھوی سمادھی آلے پسے وڑے مہاتما جن ویچار کریو آوی گیو کلجگ تو کلجگ ماں مہاتما ویچار کریو کہ بھائی آنے پرتھوی میں بھی جیت جناور سے آنیں پرتھوی سمادھی بھی ناں لو ہوے اگنی کانٹا لو، تو پسے اینے اگنی کاٹا لے زائیسے ای کلجگ ماں زارے روہیڈاس ناں پوہتے معلوم تھے زائیسے آلے شماشان ماں زائیسے تو راجا ہریچند نو کام ہوئیسے کی ای مانڑاں جیتلاں بھی آویں سے اینے نے ہڑگاوشے انے اینیں دکھشنا مانگے سے زے بھی دھکشنا قاعدے قانون بنڑل سے اینے انوسار ایئے نے آلوانیں ضرورت ہوئسے زارے تاراڈیو پوتاں ناں ڈیکراں ناں لئی مسانڑاں ماں زائیسے تو کہیسے ہوے آ نے